Dum noon no mi qirqirorto paswot cemmbiɗɗun kañjum woni mi naftinira e noone mawɗe e noone tokose mi naftinira e nombaaji mi naftinira e symbol. mi hawta mi waɗa paswot cemmbiɗɗun ɗum goɗɗo heptata mi wuttinira e small letas mi wuttinira e capital letas fumi jillindira ɗum to mi hawti ɗum goɗɗo wawta anndita ɗum kadi ɗum laatoto paswot cemmbiɗɗun